di belak nenee mido nya man dim sosai, midi mido nya mido nya sosai, sosai dan tabana halasawere nene mido nya mido nya mido nya mido nya arelata sapo'e didi, hewa sapo'e dati nermajumbo wo di lemu, wo di abarba, wo di kankana pannee mido nya man mido, idi dim sosai